تبدأ بتعليمهم ركوب الدراجة في مكان آمن بدون حركة، توازن الشخص على الدراجة ثم تدعمه من الخلف حتى يتعود على الشعور بتوازن الدراجة، بعدين تبدأ بالسير معاه ببطء حتى يكتسب الثقة.